Lallai ngeɗam ɗo ɓeɗɗa saɗugo to goɗɗo naiwi nɗa fam nɗa le'nyol ɗuuɗi nɗa ɓikko ɗuuɗi nɗa taaniraaɓe nɗa reuɓe so rayuwa ɗo ɓeɗɗa saɗugo masin to goɗɗo naiwi